La verdá es que más de lo que devía i essu que tenemus el teléfonu silenciau i la huerça las apricacionis tienin los avisus apagaus peru assín i tó. La verdá es que tenemus un pobrema enque, güenu, la solución tamién la tenemus nusotrus. Yo m'obrigu a ca día a hazel ativiais que no me premitan de miral el teléfonu comu dil cola becicleta, regal el güertu, i la verdá es que se sienti l'atalantu del celebru.